Kawein tuah wene mo mea manam pasar oh sea dei laangkula tumeles li sesurur kaah wuku niin tela bomou se turi pasururen ma reim- reime wangun oh sia temeles si sesurur wean rintek wawean selah sa ku meke kaluar mese surur kume pake lea pilaanea taan coh pa awe wiam buuk rior tu mewangun ku tumerema kaseh wia si te wene keerne kaa si kuti nelesano sesurur